ཆག་གི་ཁོར་ལོ་སུབ་ཆེ་ན་དི། ཆག་ལོ་ཡ་ནམ་པོ་མན་དོ་བ་སྐོར་པོ། ཐེན་དོ་ཨིན་དེ་ན་དི་ཆག་རང་། ནག་ཆག་ཆ་ཆག་ཨོ་མི་གི་ཆག། དེ་ལེ་དི་སུ་ཆག་ཐེན་དོ་ཨིན། སུ་ཟ་དི་ཀན་མོ་སེ་ན་དི་འོ་དེ་ན། མ་ལུཀ་ཟག་ཏེ་གི་འོ་དེ་ློ་ལབ་ལམ་སྦའེ་ཏེ་གི། ཀེ་ཆུག་ཏེ་གི་ནག་ཆ་གི་འོ་དེ་སྦ་ཐེ་ཐུན་དོ་ཨིན། དེ་ལེ་སོབ་ཇ་གི་ཆག་ཆག་ཧེན་པོ། དེ་ལེ་ལེ་མོང་གི་ཡ་ཆག་དི་ཆུ་ཐེན་ས་་ཨིན། ཆག་གི་རིག་ལོ་ཡ་ནབ་པོ་དེ་ཆུ་ལ་སོམ་བོ། མང་པོ་དིན་ཆུ་ཡེ་ཀེན་ བེས།